إذا كنت نقدر نرجع شي وقت في التاريخ غادي نختار نرجع لعصر الاندلس غادي تكون فرصه لي باش نشوف كيفاش كانت الاندلس في عزها ومع تاثير ديال الحضاره الاسلاميه على اوربا كيفاش شعوب ديال شمال افريقيا فتحو الاندلس ودارو فيها حضاره عظيمه من العلم والفلسفة والفن والهندسة وغادي تكون ليا واحد الفرصه باش نتعرف على الماثر التاريخية كيفاش تبنات وشكون بناها